علشان اثبت برنامج على تليفوني بفتح المتجر اه جوجل بلاي وبعد كدة بدور على البرنامج اللي انا عايزة انزله وبضغط على كلمة تثبيت، بستنى لحين ما يخلص الشريط التحميل اللي هو فيه وبعدها بعد التثبيت بدور بلاقيه نزل في المكان اللي انا محددهوله وبيطلب مني تسجيل دخول.